"زه به هېڅکله يو مار په کور کې ساتل غوره ونه ګڼم. مار يو وحشي ژوی دی او د کورني ژوند لپاره مناسب نه دی. که څه هم ځينې خلک بې‌زهره ماران د شوق لپاره ساتي، خو بيا هم خطر يې سته. مار ته ځانګړې پاملرنه، تودوخه او خواړه پکار وي چې هر څوک يې نه شي برابرولی. برعکس، سوی يو آرام، مينه ناک او وفادار ژوی دی. سوی له انسانانو سره ژر عادتېژي او شه ملګرتيا کوي. سوی د کور ساتنه هم کولی شي او د ماشومانو سره هم لوبې کوي. مار نه احساسات لري، نه ملګرتيا کوي، او نه هم عام خلک ورسره ارام وي. نو ځکه، زه به سوی غوره وبولم، ځکه چې دا خوندي او دوستانه او ګټور دی."